<hesitation> أنا نفظل الوجت الحالي إننا شوية نزيد شوي في المال، ممكن يتجمع عندك في وجت جصير، <hesitation> عدد أوفي الوجت المحدود ما يعوظ به <hesitation> الاستغلال بشكل صحيح للمال هذا، <hesitation> أكيد إني نفظل <hesitation> المال إنه يزداد عندي المال أكتر من الوجت، لأن هيكي ضرر للمال يزداد علي بيوفر علي الوجت والجهد.